Emi mohu dɛ ɔbɛyɛ mfe eduonum a abɛsen kɔ no osiandɛ emi mara misii do koraa a m'enyi firii bɛyɛ mfe anan ana merekɔ skuul. Ndɛ obi tum wo ne ba onnya abosoom ebiasa mpo na ɔde no akɔto skuul, abofra no bɛba biara nna ɔyare. <hesitation> Abofra bosu mpo na ɔmmpɛ dɛ ɔkɔ skuul a wɔde ne kɔ. Ndɛ mofra ekumekumkum na hɔn ne ewuewuwu ntsi mbofra wonntsie mpo ma mbofra mmpuei paado <noise> nnkɔ nnkedzi agor. E- ema wɔhyɛ dan mu aa, ndɛ abofra hu ne nyɛnko abofra mpo a onntum nntsen ne ho nnye ne nndzi agor wɔ skuul osiandɛ wɔaka akyerɛ ne dɛ ma ɔnnye obiara nndzi agor. Dɛ wosi tɛlɛbihyɛn na <noise> fone ahorow enyim ara nyi. So nkaano a mbofra yi nya kwan dzi agor wotu mirika tsentsen hɔn mpɔw mu, koguarguar nsu, wowie a wɔatsena ase woedzi ago- wɔanoa edziban woedzi <noise> oyi kɔ oyi ne fie a otum dzidzi ntsi <hesitation> emi megye dzi dɛ nkaano bɛyɛ mfe eduonum abɛsen kɔ na na mbofra hɔn enyi gye ndɛ dze.